Gn'akoho! ra kidy say lôtry koa moa gn'akoho e, kidy gne betrony! Ohatrany sy de sy mahafantatry tompo lôtry izy ary sy de miraiki-po, sy hay tena sy omby ala fa atramizay nitezako akoho izay sy de tena itako lôtry ndre mamangovango mamaly igny raha, raha avy e tompony, ko da mamaky lasety.